Sicürament a venta seguì le nutisie e pöi anche për ese, për ste ën puchetin pi infurmà s'le coze che a i capita ënturn a ti, comuncue al e impurtanta ën cualuncue manera, o radio o televiziun o computer, le nutisie deve sempre tenie da cunt